Iyaa ondiwete oshafimana okukala ushi omukulukadi woye ile omuvalekwa woye manga inomuhombola shaashi ombo ndishi oshinima shonghalamwenyo tashikalele osho haati owanpumbwa okuninga kaume koye wopaihole onga ofrende yoye yopofingo keshe umwe ndishi okushi frende waye wopofingo emushinawa eshi oihalekwa yaye aishe hano ondiwete nongenge manga ino hombola owapumbwa owapumbwa okukala ushi kaume koye kopaihole umushinawa shidulife keshe umwe opo nee nande osheshi nee tamukeya mohombo ngenge okwaningisha oushishi nale kutya ngaha okwahafa ile inahafa opena nee vamwe haadenge ndishi tayolo natango mehandu laye omo ayola ouwete kutya eyolo laye eli olomunhu ahafa eli olomunhu ahanduka shashi ngenge inamwiilongofana mohombo ndahala kutya manga inamuhombola otokakala wafa tokola okambwa momilema Weetamo omunhu meumbo uhemushi paife owatameka nee oku mwiilonga eshi nee watameka okumwiilonga omikalo daye ove otomono kutya hadeedi uhole ove otomono kutya oshinima eshi itashilongo kaya epuko oloye shaashi oove inwilonga omunhu oo manga mwakala pamwe inamu hokanafana opopo nee kwali una okukala wamona kutya paife ngaha mboli oo omunhu elingaha ou ohadi dulu okutwikila naye ou itandi dulu okutwikila naye oto hange vahapu eshi neekwali veli nee omuvalekwa nomuvalekwa kakwali havayi poundingosho nande okuli vakanwe ndee ovakakala veshi hala mohombo yee umwe neemboli kehole ondingosho yee umwe okwiihole omananafano opo neehadi ndishi opo yee umwe okuhole okukalya iikulya yapya nale yeeumwe otati aaye ame inandihala aayo shaashi inamushiivafana nawa nale manga mwali pamwe efimbo oolo hano onawa nee nana ngeno oshapumbiwa ndee ovanhu tavilongafana kutya ou okuhole okuya peni ou okuhole okuya kongeleka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 Iyaa yee tekwaalukile nee ekupe enyamukulo loye kutya mumwange kunya ondaileko ngoo ndee oo otavakemwa wani otava popiwa unene pamwe otodulu vali oku kaendamo iyaa ngaho owaxupifwa kashona shidulife eshi kwali una okuya momeva neenghaku ove tokakala ulimo nee toli topi ove toti meme eshi ondeshihanga peni epuko oleli ashike waninga kutya inamushiivafana omanga ina mwiihombola ondiwete kutya oshafimana ovanhu opo viilongafane